ترى لو كان بإمكاني إني أكون سمكة ليوم واحد ،فأبى أختار إني أكون سمكة ملونة مثل السمكة النجمية ،أو السمكة الببغائية، الأسماك اللي عندها ألوانها الزاهية ،وجمالها ،وبتعيش فى بيئات بحريةمذهلة -زى- مثل الشعب المرجانية ،بحب فكرة السياحة فى المحيط والتنقل ب <hesitation> حرية كبيرة.